Periselt poodih kävvüq om iks mugavamb, ku internetist telliq. Mõtlõq, ku sa tellit rõivit internetist, sis peräst joudvaq kohalõ ja tulõ vällä, et naaq ei lääki sullõ üldse sälgä.